E kau i nā māhele o ka moa i loko o ka wai a e kaka ai E kau i nā moa i loko o ka palaoa a e poʻipūi nā mahele apau me ka palaoa E kau i ka moa i ka pā palai wela me ka ʻaila. E palai i nā moa ʻapau a hiki i ke kuke pau.